तूफान तूफान मतलब आधी डूडालो तूफान आवे जब बहुत ही भयंकर आवे। क्योंकि तूफान से छोटे मोटे मकान गिरने की संभावना रेवे। और तूफान आते हे आता हे तब पेड़ पौधा गिर जावे और पेड़ पौधा नष्ट हो जावे। और छोटे बड़े ज़ुक्की झोपड़ीया भी उड़बा की संभावना रेवे। तूफान आवे जब आवागमन भी बंद हो जावे। तूफान बहुत ही भयंकर आवे। गर्मी में ज्यादातर तूफान आबा की संभावना रेवे। धूलभरी आंधियां चाले। तूफान से बचके रहना चाहिए।